Tombontsoa azo avy amin'ny kakazo fihinanagna. Matetiky Sinoa tegna mampiasa izy, kakazo aroa angalana bolongan-draha amina sakafo, itirena izy, ihinanagna izy. Ave ka ny forsety na sotro rovitry itrebena hanigny ohatra hena. Ave ka forsety ka ihinanagna paty <hesitation> amina sakafo. Ave kisoa. Kisoa andidiana hena, andidiana mofo ndraiky hanigny isankarazany.